Salamu alaikum, anbarkaghne glin vaya kne, kegh ghaɓuko use usawa udzina lamung, usawa na duniya ga badaya togi yagh makne, ndagh na shugaban kasa togi yagh meche, baba ahmed tinumbu togi yagh meche. Abarkine yaghe togi meche, to agha kɗakana aghu udzinha kɗakana na gayu hanyi, gayugaya hanye hathuna mogu. Aghahan mɓɗhan nda man'nga, manage mɓaɗhan nda neche an thibathan an wanda tan lahan da hond kanana, keke napep kag kag lamung na, lalahan damdiya kanana, nagu churahan fanahang dan toba, ashe ala ghile sunuku, klagana han kwabagha, aghahan mɓaɗhan nda foda, fanafa hanye sunakana surunda da vuluntaka waya tan'ngu, wayagh mahanagu, sununka surtunda da hal han kwaɓa an thiba ghu. To akwai mai sauka gahan, sagasahan wahaganu wahan tina gabaɗayan thibagh, sunu ku to nana ngama rashiya ina moge ha thina moguwa udzinha nda ilmi hanye, sunsunahan inunda ko computer kana sunsuma han, to hakwaɓa dzagha dan compitau, ha kwaɓa nd, da damog han karutuwo, fin han attention nata han an karaty, haɗu to warka dziɗa ba, to agha sunsuna udzinha thinunda damoghan, sunash, sunsuna hanye maga magai laya maga magai na dadzovi kwaɓa to agha han jeb dan mog fashi aghahan da mbatuwakive, aghahan dzagha dan boko haram Aghaham dzagha dan kidnappers, sun udzinhe ha thina mog mahan'ngu, neche dzagha han tana damdiya, agha udzinhana warka jeb mahanye ghga manye haha kwaɓo ndarviɗe dzurk, dzurk sagasa han, ko klabka kwaɓa ko tsanayin hangi hang tak ga hang tofs ghang, ghang tunda, jig, jig, jig jaman, jamana jama hange tsahan ghan tak, ha ɗangwa taningu, haluhala han gnawagha, lablahan ndeche, to ne sanga tana, thuna mog haɗu, hajeb dan makarantu, warka dzɗaba, warka dzɗaba, warka dzɗaba. To neche sangagh damuwan dan dan toba thama klau. Nana nganama thuɓaya, nana nganama ma kaɓana, kaɓa kaɓayi tana nganama ma ɗughana udzinha, mafanl dan makaranta, lalahan dan makaranta ei atasha tahan an makaranta, aghahan nda ilmi, ha inunda kol han sununtu, fanful tudzang dan makaranta, da mog dafat hankalin nanakuri chip dan karatuwine, ama gal tanana, da dzava tkma fitulna, dadzovi tina shiɗe da kor udzang, ama hanamuwo haɗil makarantuwo, haɗ dadunda da tamokuwo, dad nda mamo ha mburuk mahan wo, hadadunda da tamakatatuwo, haɗ <hesitation> alahunda nda nde ngana gulenye, hahan da korna aa udzanga manye na na kakegh ndzukinne, nama magaful nzuɗ kanana, mafunl da makaranta kanana, tukma fitna dadzov mawa aa nubine, dadzov mawa ribin an dadzov tinashiɗe tkma fit vita dzava dzat makaranta da agha nda ilimi haɗna aa udzanga manya udzanga mawe gabadaya. Ha udzinhana tabghahan surɓa na papta kanana, amagal tu shawara taghan mudzina mudzina manyina na haha thuɓa ata kaɓala, haɗuwo sai wurka ghagagha warku udzinagha, warka <hesitation> grahagya, ha alahunda tabugha dadunda nda kwaɓa kanana, nahanye davula davula tatina davulata tal tukwaɓa, ahadal da korna a wa kaɗ, kaɗ na nana kaɗ kaɗa dvge, a ha mburukinuwo, an ana dzadzal suva lahana ana dzadzal dzuva haɗul tukoru, warka kagha warka nduzinagha, aghagal udzina mawe gabaɗaya, alahat gayuk ngane udzina mawe gabadaya udzinamawa han an udzina duniya taghva tkaghan harza sunsunaka ne da mog alaka, a atakaɓal tudzinhana alafal tu thumung tudzinhana, ndo ha ina zuwa ndo ha kwaɓa makarantuwa haha wahala mahan haɗu, ha dada da korna ko davla gwamnatina, adzaghal kwarake, haha udzinhunda kolhan an makaranta, angiva udzina lamun, ataf jahanna, atanfal dan makaranta haɗu, najeɗe jeɗ fite na jeɗe jeɗ fite, na sukwaghe sukwagha melha na sukwaghe sukwagha amtuk na vaya, to thuɓa tamawa gabadaya thuɓa ngane, ina und tala bew, thuɓba mun gaba daya. Gayu gaya udzinha kanana, gayugaya udzina mawa gabadaya, udzinhaha dzavazahan ina mog kana na, namuwe nda riba, namuwe nda riba. Gatbadaya namawe nda riba, ama hanan mukonamawu udzina lamuwa, masaman udzina lamunwe ɗamali ndaghan, tunda alashiɗe sansunahan alanmbatang namawa udzina lamun nana kaɓamawa tunda maw gulenye an kaɓammaw tunda maw udzinamaw vanunɗa udzina ma ala mawanda an tuna gula gulana, jahava hange, udzina lamun wanana kai ataf tsakal tala gula gula gulunda da damal taghan mahanye, jahatafla, agha ma udzina lamunwana ata maga ina vaya, ata maga tina vaya, udzinamawa a lamun bundanwun alahanda kolhan an makarantana ata kaɓal makaranta tahan, ata kaɓal mɓaɗa tanye, atanfafal an makaranta, tukma fite nah namawe nda ndinana, namawe nda riba, hada nana udzina lamun'ngu. To bawai sunab namaw bawai sunab namaw udzina lamun alaha gula, gula, gula, ngana an thina gula gulawu. Thutha kune fafan ku tudzinha dan makaranta, thutha kune fafankun tudzinha dan thina. Alahuvda kɗa thun ngana ma haɗ inanatan'ngu ga thunatang fake, fakew, agha hana chaghwava, alaha nda diploma, alaha nda degree alaha nda secondary school, ha thuna mogu, ana warka chuhure, chur hang, ha thina mogu, to ne ne ampayine, ha ampaniyinu kwata kwatu, ha mbakavinu wa, sai kaɓa va kaɓa mawa, chuhura mawo, taghan mudzinha, udzina mawaya gwayu gwaya hanye, namawe nda asara an kaɓava kaɓa hanye. Namawe nda riba, tkma fite nahanye ala gula, tkma fite nahanye ala gula. Wallahi tallahi nahanye ala gula tkma fite al alahunda tukujerana kanana, nahan haha amtuko, haha melha, haha amtuko sukwagha melha, to ama tu kma fite vita haha udzinhunda fafan dan makaranta fafan fan tudzinha da makaranta dzava dzahan karatu, dughana, dzavadzahan ti ilmi, ɗughana to nahanye du gulenye damog girbiya alahunda gulen melha melhana, an sukwagha retire, sasa retire gulenye dzagiv kova <hesitation> udzinha, dzagha udzinha tukub ga melhamawa, vaya ndzuk, vaya ndzuk, ama udzinha haɗ makarantuwo haɗilas lahunda jamajama makaranta ngane, ha thina moguwo, warka ghurp ghurpa han chahavow, warka ghurp, ghurpa han chahavto munana, chin baya kag lamung, ba chin gaba ba, un na na na mɓaɗa gunduhulan mɓaɗa gatkina bewa, ko vaya bewa lamun. Gamsa namau udzina lamunye, amawa dza ghan amawa dza ghan sosai amawa dza ghan, amou sunanun da a mbaɗamana na am amawava, amawa kaɓa mɓaɗa mun muva kaɓa ama kaɓa mɓaɗa munwo, ama kaɓa mɓaɗa udzinamawa, ama lamun.